راح نتعلم ثقافات العصور القديمة ونساعدهم في تحسين حياتهم، وبنستخدم معرفتي ال كيف بنعرف كل شي عن علومهم، الطب القديم، ونبني علاقات قوية مع الناس ونطور بالمجتمع، ن- نعرف علومهم العلوم الأولى وهيكى يعنى، نحسن حياتى.